Ҳаммом макони истироҳати ҷисм ва рӯҳ аст. Дар он инсон худро сабуктар ҳис мекунад. Бӯйи собун ва овози об оромӣ мебахшанд. Ҳаммом бо шабҳои хомӯш ва вақти шахсӣ пайванд дорад. Он гӯё гӯшаи наҷот аз шуру ғавғои рӯз аст.